कृतिम प्रकारले बनायाका गुल्या पदार्थमा हुन्या फाइदा ये प्रकारका छन् । एकमा कृतिम गुल्या पदार्थले चिनीका तुलानमा कम क्यालोरी दिनान्, जैले आफ्नो तौल घटुनाकी तथा तौललाई नियन्त्रण राख्दु सहयोग गरुन्छ । तसोइ ब्लड सुगरको जो मात्रा छ, उइलाई कम गद्दाकी सहयोग गद्दान । र तै पाछा चिनीका प्रयोगले सवहै बढी समस्या पड्या भुण्या दातलाई, क्याकी चिनी प्रयोग गरुँन्ज्या दातमा किटाणु उत्पन्न हुनान्, तैले दातलाई विगारुन्छ । तवैकी दातलाई नीका बनुनाकी लेखालै कृतिम गुल्यो आवश्यक हुन्छ । तैका वेफाइदा भुण्यौ भुण्यापाछा येले स्वास्थ्यमा ठुला खालका समस्या ले सकुन्छ, जु सुगर भयो वा अन्य खालका असन्तुलन भया । पाचन प्रणालीमा समस्या आइसकुन्छ । मीठो खन्या आदत पडिसकुन्छ । र तसोइ आफ्ना शरिरको तौल बड्या अथवा धट्या समस्या, तसोइ मानशिक खालका समस्या चाही उत्पन्न होइ सक्दान ।